للتئدُّم كتير عناوين تئدُّم بالشّغل، تئدُّم بالعلم، بالمعرفة، بالتطوّر الّي نحن عايشين في هلّأ بال- <hesitation> بي إيامنا هيدا بي زمنّا. ال- <hesitation> التئدُّم بي خلّينا نتئدّم بي شغلنا، يمكن بي طبخة نفوت عا غوغل نطلّع كيف نطبُخ هاي الطّبخة مرّة عا مرّة منتئدّم فيا بتصير تزبط معنا، التئدُّم بي ترباية ولادنا، التئدُّم لو ما التئدُّم ما صار في تواصُل اجتماعي، ما- تا- صار- ما صار في تليفونات، ما صار في فايسبوك، وتيكتوك وهالخبار، لو- ما- الت- لو ما التئدُّم ما في كهربا، ما في علم، ما في شي لو ما التئدُّم. <noise> الواحد لازم يضل يتئدّم لازم يسعى لا يتعلّم أكتر وأكتر ليتئدُّم لا يئدّم شي <hesitation> لا مُجتمعو، لا عيلتو، لا بلدو لا كل شي، نتئدّم بي- بي أخلائنا، نتئدّم بي تصرُّفاتنا مع الأشخاص الّي نحن منواجها بي حياتنا، <noise> فا التئدّم شي كتير مُهم إنّو نحن نتّبعو ونتعلّمو ونسئّف حالنا في <hesitation> لأنّو بي أبسط شي نحن فينا نتعلّمو منئدّم حالنا في، يعني مسلاً نحن اتئدّمنا <noise> وصار في تليفونات لو ما تئدّمنا وصار في تليفونات ما تأدّمنا وصار في فايسبوك نتعرّف في يمكن نلائي أصدقائنا عن الفايسبوك. لو ما التئدّم والتّلفون يمكن ما- أدرنا- <hesitation> ما <noise> أدرنا يمكن نفوت على أبسط هوّ الغوغل نكتُب شي نحن بدنا نعملو ونتئدّم في نسئّف حالنا في. متل طبخة كلّياتنا منطبُخ فا فينا نكتُب هلّأ عا غوغل كيف تطبخ مسلاً هيدي الأكلة منفوت بتطلعلنا تفاصيل عنّا، منتعلّم، منئرأ، منتعلّم، منتئدّم كيف مُمكن تتساوى منساويا، مرّة تنين تلاتة منصير نحن تئدّمنا فيا بيصير كل مرّة نعملا أحسن من التّانية. <hesitation> لأنّو التئدُّم متل ما خبّرتكُن كتير مُهم بلا التطوّر والعلم والتئدُّم الإنسان منّو شي. يعني الواحد بي ضل آعد محلّو؟ لأ منتأدّم، منتعلّم، منكبر، منطوّر حالنا ، ومنعلّم التئدُّم والأيمان بالتئدُّم للأشخاص الّي هنّي بي حياتنا الّي هنّي أهلنا و ولادنا. لا هيك لازم نتّبع التئدُّم <hesitation> لا نطوّر حالنا أكتر وأكتر. ما نستسلم ونعُد محلنا نئول خلص يلّا أنا عندي بيت وسيّارة وعم باكُل وأشرب خلص بحُط إجر عا إجر وبعُد لأ، بحاول طوّر حالي أكتر يمكن بدال السيّارة يصير عندي سيّارتين، بدل البيت يصير عندي بيتين. فا لازم الإنسان ما ييأس ويتئل يتئدّم لو أد ما على شو ما يكون حصل و وصلّو لأ لازم يضل في- في عنّا بي حياتنا إنّو خلص في شي إسمو تئدُّم نحن نضل عم نتأدّم في لآخر لحظة بحياتنا.